Ee ki nguro gintu kiria mpumba ikuuga muntu akigurwa ti la ti lasima waambe ikorugira muntu aamba muntu bwachemania nwee eethira ii mwari kana muthaka aambo muthome gintu kia mbele waamba ii kumuthoma kinya akugiyia ngeethira ii muthakokugiyia aambomwire akwee koanya kaanya gaka omwira akwee aambomuthome kanya kau noontu kii nguro ti untu buu yaani tiuntu buunini buna niuntu bwitite gukarania na buturania kwou ibwendaga ukenda wenda buturania Kaaba waambe uthome munturia umenya kiumo kiawe neendagatia angaa atia niuntu buriku bumukenagia niuntu buriku bumuthuragia waamba ii kumenya biu nontu thaiiji uriithira aari bariugiira nguro ukethira iibachemanine na nthaka neetiri oogia tuu naerwa mwana aewa eu muthaka jooria nya naarugire weethira naarugire ukathira mwariuu nandi ee kwao naanetenere achiari bawe maathira naa niuntu ariingiria nontu u untu buu ntiumba ikuuga. Aa gugwatika ntiguru ngatuenya ndingitonya lakini ukethirwa wina muntu waakui oo gukwadvice aakwire uuju nooju ikubui nooja gutibui waam ukamwaa tu kanya gaku tugaa nya mugurukii ee njirene naathikairwa ee kiugo kimwe oomba ogutethia nakio jaa uni ndaja kirire biugo bia muntu uu ndirabithikira naa kaama ndiubithikira na ndakunyaa nkinyite siuni ambunge ii munangu nontu kabou ndamuthikirire naa mwanka thaiji kwi uumithio ndoorere naa uni iinchokagia nkatho kii muntu uria withaira muntu ainyikirite ukaa mwariria nookachia kanya gaku guchia kanya gaaku kugutethia muntu uria ti uthia thaa iria ugwo yaani muntu tuge agukwebera kanookwona naiinyikirite antu ukaria muntu uu ukamwaria kari uria nikii gitumi akuthithia uju ari mantu ijamainge nthigurune muntu aakurukara naa ugachiaa kanya na muntuuu nooumutethia ukamwarina noorikia kamwariria muntuu akuthikira kwi muntu nukamutethiantu nowone jaka utiumba kumutethia lakini kii aku umenye guchia karya gakanene nawe. Maskuru jongwa ndiona kinyia baa be macolleges ukethira ibaambiririe gutonyana ukethira kwibo baguramire baa family ibaatunyanire achiari baagita guchemania ukethira aibu yuutonya noontu ibaambire ii kumutuka kwou uni gintu kiria mpumba iikuuga aari na nthaka tigaeni rwino bagatiga rwiro wona muntu kana wona mwari naathongi waamutamani woona muthika mwari nuumutamanio ukauga Kaaba aakugune indi utikuenya ii baa family nontu natwi achiari ntuku iiji tutikaa aana liria bakamenyana ukethia njaa ethia iija mwaronyakwa akaraa guntu kuna eena muthaka okuraa atiiji aana baku mwari oku ibagichemania college abakuguranira noo uuni uria mpumba iikuuga kumenyana ii guntu kwa bata bukamba ii kamenyana bwamenya buka bukamenyana nyaa achiari achiari nukumanya baarikirie nandi ikumenyana naa babwi naa bwingwa ibuthomene indi ti kujukanioouu bwethina nau uu ninii yaani muntu Fulani eera boyfriend kana girlfriend nagwookimbiria uchore if oo au uchore ii buria bwamba ikwamba kutomana kiu ikio mpumba ii kuingiria mono. Kumenyana ii gintu kia bat asana kou aari menyaneni mbere bwina nthaka naagwe muthaka amboomenya mwari bwega ugiita ikuugia utikeethire kookurira baadaye ukiugaa ndingimenya tugaa ititethagia geetejaga.